E menaka apesaiko mandritry na ohatry mahandro zany: mena-boanzo da menaky sôza e, e menaky voanzo zany agna- agnamboarako friry, de menaky sôza agnamboara lasary